To gə nanyo kel ni mʊ bɨɨ nyiyau kanjila lara wuni mə swile ya suwa kel le wo kwang kwangi mi mə gunu mə guni guntəmɔ mə gʊni bwantən kaam ju a lara N ko kam ju dʊʊm bəna mai wuni a ləm mi shu shai nyim dakini a bumbur yim da kini a bum bur yim təbə yuwal ma bumbur yuwal mə swi maatạm jil le jibo yuwa lo nan gə nanyo da mə bbwantən mamo le kwang kwangi kwaama go ba je jangajil a məgəmmii to kanjəl mami n təlamm fəlen mi mə bwangtən kanjil mami le juni mə fi shuwa təmo le a mugonəlmi gam. kwang kwangi fʊlʊn kel bul kwaamaiwuni a bəla dabəlɔ a gəla be fa təm ni gəmi bula nifi a bula təla tʊʊmo don bwilan kelbəni nafimo dunyai gəmi mə bwejwale gən wuni a jou jangaə jɨl a məgəmi nəngɔ mə magəm majigə lei mə nyuwa le kwang kwang mə nyuwa ləmale kwang kwang yan suwa kel le a dul maji gəno gəm. na win we a bwi mə nyuma le ya suwa kel gəno lei. Mə SwiLe nɨɨ mə bəla bwangɨəm mammə gəmiyo, nəbniya nyambɨyo, Jitaji Ja bəLa Janyuwa, Ja bəla bwangɨəm mam mɨ beJa <hesitation> bwangtəm n kwaama. Na, yo nwe mə nyuwa LaməLe yan suwa kEL FoLon KəL BoLa kwaama. Nayo, Le kwang kwangɨ, mə swɨLe- nəb nə ja you Bula kwaamai, mə swɨLe Jaf <hesitation> ja ɨɨ woa bwangtəm Bula kwaamai gəm. NataaL, mə swɨLe Yɨm məndɨyo, təbə nəbnɨ nə yəm nəbə jiyo, tanya. Yam Ləma monya Yɨm Lama gə nyɨn? namu nyuwa FuLon Bula kwaamaiLei, Yam Ləma go Ləmmon Təm BəLəntəmnɨ bə yamwo Kəng kɨɨ, a Lambo, we dəg bənne tə bə nya FoLon BuLa kwaamaiLe, Yan suwa keL FuLon Bula kwaamaiLe, tə ya dəg bənne bə Ya Yam nyanne Gənanyo, mənɨ mə suwa kELLei məsWiLe n yɨ yɨm Ləma nəbə nəbo nəL mə nɨ mə swɨLe nə yɨ yɨm Ləmə nəbo nəL mə swɨLen nə yɨ yɨm Ləma nənə go. Gənan yo, kaam nəbo mɨgə jəLa yɨm LəmaLe, nəL mə swɨLe nəyɨ yɨm mɨgə jəLa yɨm LəmaLe, Jə beLaLe nə kaam huɨnnɨ yəLam nayɨm wunɨ nɨ mɨ yɨm LəmaLe, gə nanyo, nəngə dəg bənne təbə yɨyɨm Ləma bənə nə bɨ gə nan yo na mu maa bəLatəm Le tə yalsuwa kEL. <hesitation> FuLon kEL BuLa Kwaamai Lei bə yɨyɨ yɨm Ləma təbə nəbo. Gə nanyo, bələməmtəmnɨ bə yəmwoi nəbə Lədə wonɨ da nyuwa bə FuLon KeL Kwaa mai, ganan yo, mə swiLe Kwang Kwqang nanya. nɨ mə suwa keLLe woi, tə na banyu wai, mə swiLen an suwaJɨ. Nəbnɨ janyuwa bə FuLon Bulla kwaamai tə da nyuwa tədanya jeLtəm a bwangtəm mmmɨ gəm. Gə nanyo yɔm bənə <hesitation> a təm bəLəntəm nɨ gəmɨ yo, mə swiLe Yan suwakEl meLe nə bə kwaan butoLe <hesitation> abuto jɨta gəmɨ gə nanyo, Ju kwaama ga fwaLa təmɨ kwang kwang na daa gə mənyə duL mɨ woɨ Ju jeLLe nYa Yomɨ gəmʊ mə swiL <hesitation> junɨ dəg nəbə ə nya kwaan buto tə da maa maaji kwaamai. Mə swɨLe Junt dəgnəbə janya FuLotəm nəL təbə LOji, təbə daa maaji Jino, təbə daa jange Jalo təbə maaji JuJɨ maale, miswLen suwa Kel nɨ nə nəbə kwaan buto Lei təbə kwaan buto Lei tədayɨ yɨm kwamɨgən təbə nəbo be. Mə SwiL <hesitation> kwang kwang, nan nya be. <hesitation> daa nɨ da nɨ danɨ. <hesitation> daawo gən suwa keLwoi, mə swilen suwa KeLni, beLe nə murkatəm duL nəba murkaduLo, tə da maa junt maa bəLa təm duL Bula kwaamaɨ Lei mə swiLe daani nə ba nya duL jinə woyo, be ya ja yɨ yɨm niLe wuni maa na murkatəm dulLei. "A Lodiya PAr gwam bə nən nə kaa keL wuni bə suwa bən go, yɨm bəna Lodiya yo, yɨm murkaɨm duL Jəbo jatəm ka ga Mə swile na daa nɨ mə Yo duLmɨ woi, mə nya dul mi woi, namə suwa suwa kELɨ, ben suwakEl nɨwu nɨ yəLam na murkatəm duləlei təbə jatəm kəga nəbə Lodiya Kebə nəbə Lodiyai PAr gwam təbə tangən nəbnɨ bəyəm bə nəjɨ bətəb we nə bə nya ka daa gəbə woi nsuwajɨ keOLnɨ wunɨ murka dul nə bə Le tə yəLam winswar NsuwaJi kELnɨ wuni bELe nən murkatəm duL təbə Jatəm kəgai n suwaJɨ KELnɨ wunɨ dəgjiLe ta maa junɨ beLe nə murkatəm Duli, Nsuwaji KELnt suwa <hesitation> dəgjiLe ja- ja mwal juni yɨLam na- <hesitation> wuLakatəm Lei WuLaKatəm mo a bumbo, mammo nəngə gə dəg kaam keLɨəgəLei. dəgnəbo ga kɨ Lana Le dəg nə bo bugka Le Kaanibi a makam Jutəni dəgji Le Ja KuLkonan tAA. na daani mə yɨ woɨ mə swiLe Jonɨ jeiLe nyiYomɨ gə mə yo n suwa nəbo. A bumbənyo, doom bəna gun bə nyo, doom bə na suwagə ka bə bugkaLe, be kabə kukkaLe beba Yɨ daa gɔ win, be bə yɨ yɨm bə nəL Yɨm bəna yəlam na- murkaLɨ bə bioLaLei bə be win win bə yə Lale winɨ nən nə dɨ yɨLamle mugo bə Lantən Juwabwɨ, na daaga mə nya duLmɨ woi mə switwn suwa nəbo- bəLəntəmnɨ bə Yəmwo kəngkɨ Yo Ke bə daa. nə-da a- daa bə yɨm wo yo be dɨdɨ gwam nan bota dwiyeni no muyife? benyəm nan boLayo kaa daa gə wo mu YALe woɨ Ga nanyo, jo gənɨ foLon keL Bula kwan nə bə fuLon keL bula kwa amai "a- a feka daa wonɨ ya də bə L, wuɨ na nə ba- a bulafɨ wunɨ ya jɨyɨ lewoi tə da ya- Lo buLɨ, tə danya daa Fəbtəm a dəbəL. Gə nanyo yəm bə no a bəno a bəLəntəmnɨ gəm, mu nALɨ mu baLɨ bwesɨn a bənɨ təbə nəbnɨ. A benə mo- a təm <hesitation> kwaamanga be nəmo jinɨ Yɨ Yɨm wunɨ munong Jim lemu nong Jimle nJi nə ninɨkə gə təbə mui. Be nong jim nan Yamwo nɨ "mo- mu nə JiLei doon jinə Lei Gə nanyo mə mə swɨ daa gə lenyo dangən SuL, na daani mə yo woi, na duu wa a kəgamɨ, mə swile Yan nəjɨ doon jinə le, mə swile Yan nəji doon jinə le, mə swibo "en- faji nən naa n Ju kwaama go a yaa nəL mɨgama tə mɨ swile nuni mə nya gəni n nəgən doon gəno mə swile təmɨ na jan yai yo be duun mɨ təmɨ na nonɨ mə doL gə nt begani duum mi təmi. Na doon məndi na na na langən bwangən kwaaamai wunima bwangaɨənei nanɨ doon gɨ mə swilenyo. gə nan yo, juwabwɨ na daa gə mə nyadoL miwo mə suwa keLLei, mə swilen suwa keLni nə nə bə kwaan buto le, yasa nəbkə kwaan buto le, Yasanəbka doon a mungolong <hesitation> namu te bwel be nə nwalamo doon gəno, nə mu bewe sini nə tetemu doon gəno na mo woi daani munyəm duL muni nə duLmo duLo monə doon gəno, nəbka duLo doon gəro bə yɨ yɨm kwamɨgəm bəne- kambə gwa. Junɨ gə be Le Yɨm mɨ kwamɨ gəni ka? Julni belleni yo bənə gəm kaandi yo, kebə bə n byan, bə jəg keLa bwilanyo bə suwaka, na bə jəg kela bwiLan nyo kaam kaɨɨnɨ bə suwa kaLenyiyo nəngə Ju gə bele nə yɨm nɨ mɨgə bumLe A benə nə mɔ ta dalili jini yi yimni nʊnji le cewa jifa ta dalili jin kwaama benən mʊi a təm wʊni nʊnji fa niji jə kəka jəbɔ mɔi nʊnji nə fa yim wʊni nʊnji dʊʊn ji nɔlei na da ni mə you wɔina dʊʊmwɔ kəka mi mə swile yan nəji dʊʊnjinɔ le mə swibɔ n faaji nə naa domin jʊ kwaama ga yaa a nəlmi gəm təmi mə swile nəgən dʊʊn gənɔ mə təmi na ja nyai nə nʊni mə dʊʊlgəni be ga ni dʊʊn məndi təmi na dʊʊ məndi ma na langənbwagən kwaamai ta ni to nan ni dʊʊngɨ to mə swile nyo mə swile mə nya dani mə suwa kellei, mə swile suwa kell ni gə yaja nəbka dʊʊn ne a mʊgɔlɔng namʊ tebwei be nə nwalamɔ dʊʊn gənɔ namʊ bwe shini nə tətemɔ dʊʊn gənɔ na mʊ woi duk dani mu dəg dul mʊnɔi be nə kowa dʊn gən gənɔ bə nəbka dʊʊnɔ to haka she bə yi yim kwamigən jəbɔ kambɔ gwam, jʊ migə bele nə yim mi kwamigəni ka, juni jelle nyiyo bəŋɔ gəm kandii ka, kebɔ ji nyan she bɔ jək kɛlni a bwila nyi bə suwa ka to nabə jək kel ni a bwila yi ka to irin kam kati ni bə suka le nyii jʊ gə bele nə yim ni mishi ləm lai. Haka bwangtəm Kwaamai bə bwangtən ne dwiyeni Langənbwangən Kwaamai a suwa bən bə nyo, Langəng bwangən Kwaamai a gabən gə bɔ yi yim kwamigən jəbɔ kowanel mʊ nyagən na gɔla ko mʊ nyagən a da tʊwa kemən ko mʊ nyagən a kul, komʊ nyagən a da maaji, ko mʊ nyagən a da mʊrkali duk daniko nʊwo nʊ mʊ nyagən wai bejə yi yim kwamigən. Gə na nyo jʊni mə swile a mʊgɔ nəlmi ya suwa lai nəngɔ jʊni nəng ni mə suwan na ni nyi, fʊlʊn kel bʊla Kwaamai, tə bə yi yim kwamigən səbɔ kel ni ni nəbɔ kwaan bʊtɔ le ja suwa kelni ja maa jʊni ya tika ji lai.